ہاں، میرے انُسار پینگوئن نوں بالکل پکھی دی اک قسم منیا جانا چاہیدا اے۔ کیونکہ، پہلاں انڈے پوندے ہن، پینگوئن وی <hesitation> بڑواں وجوں انڈے پوندے ہن۔ دوجھا، پکھ ہن، پینگوئن دے پکھ ہن، جو پانی وچ تیرن لئی مددگار ہن، حالانکہ او اُڈ نہیں سکدے، پر پکھ دی موجودگی انہاں نوں برڈز دی ورگ بناؤندی اے۔ تیجھا، سریرک ڈھانچا، ہڈیاں اتے ڈھانچا برڈز ورگا ہوندا اے، بل وی برڈز ورگا ہندا اے۔ پینگوئن، پکھ، انڈے، بل اتے برڈز ڈھانچا رکھ دے ہن، اس لئی او برڈز دی قسم جا پکھی دی قسم وچ آندے ہن۔